اول شغل اشتغلته كان شغل في شركة ال كانت شركه بتبيع اكسسورات موبايلي واكسسوارات كمبيوتر وكنت بشتغل فيها سيلز كنت بيبع الحاجات ديه وكنت بتعامل مع تجار اا استمتعت بالشغل ده جدا لاني اتعرفت علي ناس جديده كانت بيئه العمل كويسه قدرت اتعامل مع ناس اكتر ف افهم الناس بتفكر ازاي قدرت طبعا اكتسبت مواهب كتيره اوي في موضوع السيلز ده ولسا لحد دلوقتي يعني مأثر عليا موضوع الاستفاده ده